मोरो सारो है कि जा दो चार पाणी पढ़े। तो चार पाणी पढ़े। तो चार काई चे तिंद्रा पाकड़ा फेलाने। चे नाचे ने तिंद्री मोरनी काजे ने बुलावेने। अलि तिंद्री मोरनी काजे खुश करेने। असा करेने चे अपना पंखोन पोला करे। पंखोन रंग करे ते थेम सुब बारिश नो समय पर मोरनी काजे बुलावे।